<hesitation> kwakweli serikali bwana ina raha hivi sasa. Serikali sisi itubana kama sisi wajasilia mali hatuna raha, maisha yakenda ni magumu. Yaani jinsi uhangaikavyo kula upatacho. Sasa katelelwa ni bwai, maana gawio la mwaka ulo, kavila hatukuviona. Kwendo ule kuvila hatukiviona kwenye na mwaka huu, kwahiyo <hesitation> yaani ntashangaa kwa kweli kwa kuelewa